Bos dziꞌk nak biꞌch naꞌ sdziaꞌlda ldoꞌná biꞌch, nap lëꞌ biꞌch c̲h̲uꞌnnyuꞌdz komid chenma o lëꞌ biꞌch xiepga lo mes xki xiab gits biꞌch xiab o axta nap diꞌltsa xki x̱oꞌb diꞌltsa ba chenma, nap axta gits biꞌch kë kë lëd chenma naꞌ sdziaꞌlda doꞌná biꞌch mas bien. <noise>